Taka kiti nu ntute suga ku taka kiti na´anu taka ja ku chaka na´anu, iyo tako chaka kuechi taka ja kajinu taka yute kajinida taka kitio kuu xikui taka kiti ja ku kui yua taka esta cangrejo kakayo taka kiti na´anu nu nasu ja na´anu chi ja kuechi kakuti gris kaku kitiun ja jaa color nu mao chi color yi neku takayo ja ku color yuka kajindada este na in kiti ntute koo ntute iyo na koo ntute iyo este taka ja kaka sa´ava taka kiti nu kuechi yua.